मसूर की दाल पकाणू सबसे पैली दाल भिगाण धैरी द्या फिर प्रेसर पर उज्यांण धैरी द्या ।फिर एक दुई सीटी आणी बाद। फिर प्याज टमाटर मर्च मसालों मा पकै द्या ।फिर कुछ देर दाल उबल द्यां बस बण ग्याई मसूर की दाल